A abujua m cho un kai ndi jonwua i be afyu, tanma ibe a fya a <hesitation> wajinderi m chon fyua bena bau ra afyu san dun, afyusan duan kwende nyunu nma chi byendʒun ba ayom ko dashike agom yaa i jibyian ama aua tam chi yom tama yige ba m nau tsa ko ye bau idʒ un, a mma do mdi dan ku ayomi achu a sanduan ima ku ma chichi a kuidan we au yia ko kui tsayea ri jian ba mdam gbuu a seu dun iyan la rire tsu nyo san dun mana kudan gbu abuu dodon ire asendura be maji na kundai fin kurur kurua abuu chii a <hesitation> afyua uka chuan kai m dan wu enyomí oh afyua mchun kaí m chun fyudʒun mba mba ba fyu sandun ba a achea be na mbyem chire a abua unai chun afyua una chun abuyua unaǐ chun, i be fyu gaskiya in chou sandun kai kuma m na danka yi yom ko mna daniyi a wu waa m nai nya a nwuawa n na daun ina a chidum ma tsa amyumua mmaī ban wuwa akwe abua bena bau ra kapa murhu anyu nua bei benate a tisin. Wama dan akishe kabi ndo bei te tisin, toh anyunua huan mna nya ra a nyunua a <hesitation> awuwa mban bìì ndo kui ka pyin i tsa buju yim hun toh ibo bujua bei kapyin huan mna dan nyua huan a chidun ma fam ba chin di be tsanyua fyudeh jei ba afyua m chun kaīa. <hesitation> Dun abua be na nau na na aduan, be na naura be na nauni urí na me gbagye amagbagyea bena nau ba anne uma nau ameh gbagye na maì yau atswi doǐn a wadʒun aduun dí a wadʒun a duun annu a du dí awaa a chu ma koa bena taura hun toh adum nua bena tau ibe yoba u nyu ayii asun a <hesitation> a a hy. e enyoa bena ta adu a a a nu hun, to bua uri byin a lochi anu a lochi ayo a a weku ko ahye ayoa unaī byīn hun toh uai byiem bel pyau m ndi jonwa ibe abu di abu dia be ma laghe wua una bginghe ibe sun. Una byi ghe ijia una byinghe ra bena jonwua na pya-pya, ayoa uri na una uri tau huw n umaì taura a a uri fen a bua ker ashi shi shi shi tsaka na na tsa na tsaba a furea, ijie ba a furea a wai yiu hum nwa hun toh uma du cho urī beatí baa bayakui a be <hesitation> ndi na finbe bua fin fin bu nasan a ba, toh ina ko atsun atsu i tisun be ko tsuua i tswin i weo, toh ma ko tsuan tisin i weo ra afsuan ria huan chia ru ka chidʒu ama ma wai yi a bujui ko aduan ri hwe i mwa mwa, to i mabe ma tsanaa a shishi hoa na kaho ʒo shishi kana yi bui na ayoa uma tsa fure a u ma mba mba i-i nwa be nwabai pyaa wu, toh be pyau huan be ma pya wua a <hesitation> bema pyaua a <hesitation> a be ndei yai i i i ko i ndo be ma pyaura n nan nari ndel ya ndo ba hwen ba chial hwen hwen yaì hwen ayoa be ma hwean bei ndeo bi a wa tashuma īyo. <hesitation> Toh be ma oyaa wu ma bii ndoa, to ha <hesitation> watashun ha hun uri uma tsonyii wua beī saun waa una saun ra be saun bema saun uma nya u tsu afyu iyo hen uri saun na nde we, <hesitation> ibe ape umu saun-umma saun na uu ndeo we jin bei we uma nya u tsafyua u ma saun ra bei nde we ibe eh u saun we be tasa uma sun ma we tastasa, <hesitation> ande chape tsopyu chapea unde tsopyu huan una chíí beari ayoa jape na chi huan uri we a <hesitation> abu ba chía uri we eye re, ama re a <hesitation> amaa uya bol hun ba bu baa uyi nu dan atsure bu baa uyinu dan abu baa uri tsu afyu ciyo ko uri tsa abuyu uyo urii weo ma we ipyu ma ko dan chi ma tsa sepya sosea vin ande a abua nde weo nde weo huan abua uba ajan idīa, chianra ajam idia ra umai neu ma weu kan hwanuyo ba ku <hesitation> kuî tsuh ahh tsa bua ha ba, to ma uma du a kanhwam titi ma nde weo ayiue i yi Íí yi ayam ria huan i pwadʒa dia ayoa ajan ma pwa dʒu dia u chi chi chi chi huan ke ke ke ke a uma dia i foma, to uri fo ma ma chik i founa ba to kata yoa uma chi chi chi ma chia uri uri tuu soi ra to afyu byim byia hun, toh a wa nwe nwe a ra bua tsa bum ndan m chon wa mve-n we kai waa wa tashu ma hun, bua tsa mdan m chon wu nwe nwe kai ra chii dan a a ibe a <hesitation> aabua mka chun hun a baati ka chun watashifi ma baati ka chun wanwe nwin, toh abuwa nwe nwe a umai chun ra u tsa wa nwe mwe a waria lashumaa be ndebi huan uri saun a sansana u sarun huan u ndeu pein ndeu peīn huan anyunu i doran na dau anyunu ma dau ra uri nwe ayoa uri nwe huan, toh uri i nde i ya ibe a <hesitation> a toh unde ya ɓe, toh huan bei duu du du du du du ma duu ma baa be taa gole uma tau ra huan ambu a ra a waa umai be u uri dau i be a <hesitation> abua hun ibe chape, toh ayi wa uhyan u a <hesitation> abufyu baa u me ibe a chape waa u tsa wa tashuma atii bufyu ari ukai weire. Uma kaa kwan budʒu iyo to kata abu ndʒun ama a a kundea uri tsa a <hesitation> wa tashuma, kata na ngaabu ndʒun ba kindea uri tsa a fyudin wa nwe nwe ijiye ba bua abuwa nwe nwe a <hesitation> uri aje baye kata bu baa uri hada wea ye nai chi chi chia ba mma huan, agoa uri chī huan, toh uba chi chi chi ma ka dii ma hoa ma hoa gben mbya kara vim a nde uri nde asaan ra a <hesitation> weria ambu a u duna taa ande dau undei dau huan, toh u yiu faria na tse tse foria na tse tse uri da da da dahuan ma chi i tse kudina vin bel nwa a <hesitation> mna chon abu ʒa guda pyian ko tsaa ibe buu pyian ko tsua ai wapan masama a wapan a <hesitation> ichi ba tsa butso wa bagben ichì baa nane, toh u yori jí abu wai yiu mi gben ba to uri nakan ne ba so ufso gbeni chīara abutsou fben unai tsa uma a <hesitation> una jiu buju waa u yiu gben ba toh una yī diu fyīn yiyeba uri ya da neh. Uya naji angyib yen ko uya na jii uya wa ajape bo vin uya uri ya huan uma panne u dʒwa nyi ndʒun pyian vin aghen baa <hesitation> asiu baari ri agbean nanie baari ri afinu abudʒun baanī adi na van vun gheghighe na chin a a abum ayoa undi chi da na nane sosea, abua nma chun kai kata akyi akyia a akyi ko kyiʒa nka ko kyiʒa ko kyi, a <hesitation> ʒa jikwin ko kyi ʒu ji akyia gban gban kuma kyi ari huan bai kyaura be za we ambuu a apabu uyo, apabua i ra bao ra rogo toh be na we bua ahuan iyo nayi ra pan akyiari i bi bendʒun riyiu ro gban gban i ma mai uma jiu uro nane uu̍ure fou, a <hesitation> ambo ma jia ibe ne ama ayoa ibī fan anne i na nga a naine bu vol ribu. <hesitation>